Mavazi nyakundayo toka <hesitation> ni binti, <hesitation> nimementeke mavazi nkundayo ni mavazi ya kujisitiri maana navaa magauni mpaka sasa, navaa magauni marefu kabisa mpaka sasa, hata huko kansani kwetu hatikwendigwa tuvae <hesitation> nguo fupi, hatikwendigwa vavi avae suruae, hatikwendigwa <hesitation> tununuefii tufuge fii, sasa kwa hiyo sasa kizoea mavazi yangu nkundayo ni mavazi ya marefu, dela, <hesitation> navaa dela, navaa mavazi marefu, navaa kanga, <hesitation> nkavaa gauni gangu saa za kumwe, nafunga na tenge nikiguli ntakaa sawa, kio kama ntavaa nguo fupi, kwanza nina kamwe wangu pia akiwa kivaa nguo fupi, hata wanangu nawaambia jamani mvae nguo za heshima, kuhusu wao wala hakiwi dhambi lakini mvae nguo za. Za heshima, mvae nguo zenu, lakini kuvaa nguo ambayo yembo kama vindi kio vitana. mbie nguo ya kuvaa, ni sura ya kuvaa na nii yako, nawafundisha hivyo, nawambia hivyo, <hesitation> ni suai yako kama vaa, <hesitation> mama sisi watu wanaenda na wakati sasa, wantunza na wakati mma, <hesitation> rafiki eti vae migauni hiyo mirefu <hesitation> sie tavaa <hesitation> namwambia basi mimi mwenye <hesitation> kitu npendacho, nguo nipendayo ni gauni refu na ka byakunda langu ni kama kivaa gauni refu via nitakukakae sana maana hangau heloda vyatosha, kisiku <hesitation> kivaa gauni refu mwakanga wangu akigudi vyatosha, navitu hivyo nipendavyo maana ni nguo za kujistiri, na makamu wetu sisi hi ndizo ngo za kujistiri, maaana vijana na makamu yetu sisi ni tofauti. <noise> koi sasa, vijana waisasa ukawaambia mavazi haya kafa, kwambia hivi wao wawe mma watwenda na wakati, huo wakati wenu nkio wakati wei sasa wa kuvaa minguo ambayo mvaa mzee <hesitation> kwasabu tangia hiuku sisi bana twaingiza nguo za- za wakati umo, hata ku- kufugafi huku ambavyo si wafugafi nkawaambia nyie kwani kufugafi hizo <hesitation> ni fumazisokota asema <noise> mma auwa tuna twenda na wakati, wakati wenu ni wazamani huo nsi kutembea wakati wei sasa, wakati wei sasa kama ni mkaka nka vaa mawani mirefu, kamvaa viatu mi- misasa lakini sasa hivi ni sasa hivi watu mviatu, watu na nkweli zamani sisi tukieta shule hatuna kiatu hatunani, twihivivi pekupekupeku. nkini sasa mwana wa shule kwangu akasakua na viatu avuzwa shule, mpaka umvue viatu, umulie soksi vitana na nguo sana lakini so ng'wa eti kavaa eti kavaa sare kuntavaa kamili nzo ta shule kwani nkiwa nguo narusidate ta shule na taita shule na tukafungana pengine kuna chai huko nyumbani baadabada ugaiwa <hesitation> baada keuke uite shule ndo maana akili zetu nazigulu. Mzukuu wangu kida kuaguya mimi. kwa sabubu wazukuu zangu wana maamuzi yao, wana tati zao, sasa wenye washonea wana wao nguo wa kunda zoo, mimi kidaku muingia ama na mimi <hesitation> niwau tu, wamanye chezukuu, ni manangwa, sasa mimi kidaku wakia kini nguo hizo <hesitation> za wazukuu zashonwa mamizao na tati zao, ni bhabhu yao wenyewe kabla ya nguo hizi hapa, wakagula nguo hizi hapa, menakaua damu iziso, kila bana nku zamani nkashonea nguo ndefu, lakini hao sasa kiwanangu wanachati yao wanawaambia, <hesitation> kwa via dawa na nna kao mimi, nkaona dau nkaifa meda kwa fundi vituhu, yashona vituhu ili iwe na madili matana, kwa sababu mekaa nao mimi aibu ndo niipate mimi, <hesitation> waka waka naniiwakavyiaba huko wana wa badaha, sasa <hesitation> nkakua nna nani hii naga kwa fundi vituhu, kama kitambaa chaongezwa vituhu wale wadawa nawavaa kwa vile bado ni wadodo, kanza tukiwande kwa pamote kama nimtehee, amba haa wau hata kuda kunitetea kini bado ni wadodo, sasa wakubali masharti yangu wayakubali. <hesitation> kuwashauri kama kuvaa mlegezo, washawai kuvaa mlegezo kwa kusema kwei wazukuu wangu hata wanangu mlegezo hawavai Kawa na tabia ya kuvaa mlegezo, kawa na tabia ya <hesitation> kuvaa suruae pengine zabana hivi ko lavaa lakini nawaambia jameni hizo kesiuwa suruali ukiingiwa nta nsiafu wada <hesitation> kuivua, basi <hesitation> maanae bana <hesitation> lakini ukasema kuvaa mlegezo aulini na wamavivie hawa na vivie, <hesitation> kida kusema suruae wavaa za heshima, kiwa kama ni za kubana ndii <hesitation> wavaa za heshima, wanavyua vaa suruae kiwakamkava wavaa <hesitation>